पुर्ण रूप में आत्मनिर्भर होन आज को संसार में बहुत कठिन हए । कहा कि मानव के जो आवश्यकता हए वे आवश्यकता पहले से बहुत ज्यादा धेर हुए गए हए और आवश्यकता के प्रतिकृति करन ताहि साधन, स्रोत थोरी मात्रा में हए, तहीं के मारें आवश्यकता पूर्ति करन ताँहि मनइ के विभिन्न तमाम मेले के काम कारन जरूरी हुइगव हए । पहले के मनइ अपन आवश्यकता अपने परिपुर्ति करत रहए अपने निर्माण करत रहए अपन बनात रहए, जैसे की नून तेल चमर मतलब विभिन्न किसिम के जे हए जे सब अपने मनइ बनात रहए तर आज कल आज सब पूरा खरीद के खा रहो हए मनइ, तभी मारे आवश्यकता परिपुर्ति करन ताहि मतलब जो साधन हए वो बहुत थोरी मात्रा में हए उत्पादन हुइ रह होए तर जहु नइया की आत्मनिर्भर बनन मतलब बनी नापए हए मतलब आत्मनिर्भर मज़ा से बन सकत हए मनइ जा मे सक्षम होन पडो का हे कि मनइ अपने में भव ज्ञान के मतलब ज्ञान के बाहर लान पडो प्रस्टपोटन करन पडो जो मतलब हस्त कला, उद्योग, कला जे चीज़ हए इनके मतलब व्यवहार में परिपूर्ति करन ताँहि परिवार में लागू होन पडो ।